אַכֵּיד, בַּשּׁ תְּטַווּי אֶל-חֻוַאיִּיג מְזִיּאַנָאן, פַּרְשׁ אֶל-טִישִׁירְט מִסְרַח עַל שִׁי סַּטַח מֻסְטַח, אֶל-שַּׁטַּאפ דִיָּאל אֶל-קַּם אֶל-אֵימִין, טַווּה לַל-מּוּסְט וּבְנְפְס אֶל-טְּרִיקָה, עַאוּדְהָּ עִם אֶל-קַּם אֶל-אִסְמַר, מִנְּבַּעְד אַטְּוִי אֶל-נַס אֶל-תַּחְתָאנִי דִיָּאל אֶל-טִישִׁירְט לַעְלָא, בְּשׁ שׁ יִוֹּסֵל לַנַּס אֶל-פוּקַּאנִי, סַפִּי, דַּאבָּא עַנְדְכּ טִישִׁירְט מְטַווּי וּמְקַדּ, וּמַכַּאיְחַדְּשׁ בְּבְּלַאסָה בְּזַבַּא.